كنت هختار ان انا اتعشى مع ماجدة الرومي لأن هي الفنانة المفضلة بالنسبالي بحب اسمعها جدا وبحس بهدوء وروقان لما بسمعها وكمان بحسها هي اصلا كش- شخصيا كإنسانة فهي انسانة جميلة ومحبوبة وراقية وأحب ان انا اقضي معاها وقت.